N pak pak neta é kam to̱ms gwa'attə, ina i kam to̱m gwa naa gwerium pa, eema e der ri. eri e der sabulu, sabulu pu no’ gəng gəng, a ne̱e̱mukarəs pii n pak pak, ina i kam to̱ms gwa'ande n doosən pii minge sabulu. no̱k anya ri'əa ullol pii náá paka eek pa. eder gwan rieri no’ itteya taare sabuluzzi sə é bo'nu to̱ms, a dəpska nettez pii a ne̱e̱məkarəz pii, a neks ka nettez pii, a nekska soka wo'osoz pii, sabulu punaa to̱ms gəng gəng mona yəu a ne̱e̱mukana nen, <noise> gə a depskin neta moot mona dəps net a gəgə a gbaksku, na bampa a gbaksku sə gəga net na wiis sə a gəə a dəpsunu, na wiss pa pu gbowi rieri a neemuka máámrə ezi a neemukunu nen máám. nok anya mona neemə máám na lirpa a o̱o̱kpa diksa zokros keepa, mona neemə mam náá úr a gak ookapa zo̱o̱kaa zokro ak ke̱e̱kken. Sə daasa zoka mo̱o̱k ta kaa zok ta'anak diksa mapdə zokros mona nemo máám náá ur a o̱o̱k ookapa. neemuka máá kottom, mariya áárə do̱o̱l i neemə gə maan kotto.

I kee wo'oso i laa ara dangn bús pinnak arə buuk dang bússo sa'ka. a go'ro soka mooro wo'osok. Sə rieri gə iya i gau dəllə te'kai a kink wo'os ara sə aree sə are bo'to soka wo'osok ya? Gwan ro'tteya eyi i ze’ du'te ipu te'ka sə a bo ‘kini soka wo'ossok to̱ mona bo'ro soka wo'osə eki átá eti a kuuk kan máám a láaklán sabuluzzi sə a kuu sə a neksən ara eki, sə gapsa okapa mona neks pa bo'ta gə wut na go̱mta ár gúka piipa a bo'ok riga na ar ne̱e̱məka so̱kaa ak e̱ngkeng. Mona neks pa peemək riga sə ta'rəsarə sə ta'aa paya?, sei mona neks mona neks mona neks arki mona neks tingkáá arkirək, ina i der inge sabulu an puna bote áarə zokro. Punaa go'ka mona kamn to̱ms a geek tingka. mona kamn úr to̱mspa tingka piipa, noka riik a yiu se a kam to̱mte ande gwaamətte. a yəu gə sə a kam to̱mte ande zokro neemukarə a yəu sə yangiya arə i tuub bat ai mona yəu lir sə mona dəps net pa i ook pa neta eti ta'ki tan. Monge bo pe’ bə kəgrə naa na'a bo̱o̱i rieri kotto ookpa. Sei mona laapu ina eni sə aza a depsukən sə neta eti sə keesa o̱kapa. Noka rilk á laa we̱e̱s ko na piipa á láá sə a yəu sa bo'nu toms ande gwamitte. <noise>